Hum <noise> Israely ity ndraiky kalindreo any leroa ai, i couscous salady ein, io raha io misy semoule hitanao katsaka reny? Katsaka reny de bakeo asianao legioma koa afana- afangaro anazy ao, raha karaha zany to de kiasy amindreo any mihitsy raha karaha zany.